हम जीन्स और सौट्स में जीन्स पहनना ज़्यादा पसंद कराची। कहाई की सौट्स मौसम के अनूकूल नहीं होकाची गर्मी के। दिन में सौट्स पहनना फायदेबंद है लेकिन थंदा और बरसात। में सौट्स पहनने से थंदी लगने का खत्रा बना रहाची हमारा। फायदेबंद जीन्स में मरूची भी ज़्यादा होकाची के कारण। हमरा जीन्स ही पहनना ज़्यादा पसंद कराची कहाई की। जीन्स पहनने के पार्टी भी और घर में कहीं भी रहा जा सकाची।